Separaɨkɨa pe ani vaera vuaja ete ye <hesitation> semokanguɨ jare sembokepegua jaeko estrés jei va jaeko aikatu reve kavi ko jare ayepou reve kavi ko opaete mbae ayapo va anita ayembo piatɨtɨ jare ayeroviata jare jokuaeño añonota opaete mbae ikavigue yemongueta se seaka pe